Fizaragna amin'ny kiraro ah, le misy alongany le faladiàny le faladian-kiraro le mandiha tagny iny zagny, de misy ndraika koa le diavin'ny hongoranao avy anatigny, de misy ndraika la-lavaka kiraro, lavaka ny taditadin'ny kiraro igny zagny, de akeo ah misy koa i vataben'ny kiraro igny, le misy siti-style ananjy hoe kara kara zao lamôdigny, de misy fermeture ny amin'ny sisigny raha ohatra hoe kiraro <hesitation> raha izy.